Yato penguaten tuk mane maleano majama apabuda ta atau apatumai elo dialli, buda <hesitation> tu bala dolai elo malliki jalan-jalan tuk dikande mai iya to dipake kumande kalloi, yatok dipanja dipake sola, keluargata, solata cewekta karaka, <hesitation> doena dipancakarang sola yang dukaki dikaralai ka kita te jadi lagi sugi kasi asi jaki jadi haruski anu muatem minjake doe pa yate tomatoa tena panjakareng tarruki yake menjoka tenaki jako doi. <hesitation> anu bang tada bung meloto matoa pa bisamiki menjaga keta taipa <hesitation> tongkoki haruski melo manjaka tomane ke teka tokampong <ununtillegible>.